Ewa za ndreka tsy de mahay mikitika gitara fa i gitara io zany kôfa karazana instrument a corde zany e ein! _x000D_ E tsitsitsihana amin'ny tanana raha io bakeo to de mamoaka feo ampiasan-dreo mpanao lamozika reo zaka io.